Noq hambapastasit om väega pall'o ja väega erinevit. A mullõ miildüseq kõgõ rohkõmb säändseq, miä ommaq vehvermendsimaigulidsõq ja miä olõ-i liiga vatudsõq, a olõ-i ka liiga veidüvatudsõq.